àlso hìt esch nìt a so scheen euh noch àm so greuji wolka a so euh mouais s'esch à bìssel nìt à so kàlt nìt à so wàrm sé son'a àprilswatter kàmm'r à so seuje ùnd euh ouais rirtige osterwatter ouais s'esch a so vierzeh gràd fòfzeh gràd à so àwer euh sònscht à so angenahm als euh àss d'ànderi d'ànderi dai wie mr schò g'hett han

Àlso wàs ìch seh ìn d'Fanschter, euh... euh i bì aso, ja, gaja, gaja d'Wàld aso noh seh-w-i viel Bàuima, euh... ùn viel Weide àui. I bì hàlt nìt ìm Dorf drìnne àwer e (...) nawe. Noh ja seh-w-i viel Weide, sìnn euh fìmf sechs Auto àui drii... àui euh do de Coprpopriété. Sùnscht euh... ja sùnscht ìsch d'Hìmmel aso groi, hàlb bloi hàb groi aso. Ùn sùnscht wàs hà'mr da noch ? Es gìtt noch zwei Hiser wo orange sìnn, mìt euh fìmf odder sechs bàuima. Ùn sùnscht euh... bah sùnscht ìsch's àlles eigentli.

Àlso gwennlig wann i... wann i ùffsteh <hesitation> erschta... erschta Dìng wo-n-i màch ìsch scho (...) ùffmàcha, <laughs> àwer sùnscht nemm i d'Brilla, dàss i ebbs seh. Ùn dennoh steh-w-i ùff. Ùn <hesitation> dennoh màch ich scho... <hesitation> àn d'Fanschter (...) d'Rideaux màch i ùff, dàss i ebbs seh ì de... ì de Zìmmer. Ùn sùnscht dennoh... dennoh màch i widdersch noh... ja i fàng àn zù ebbs assa, ebbs zù trìnka, gwennlig a bìssel jus d'orange ùn <hesitation> ja bìssele... ja ebbs <hesitation> ebbs sies (...). Ùn dennoh rìcht i mi noh... noh denoh.. laj i minni... minni Ha... Hosa ùn àlles ùn <hesitation> dennoh bì-w-i , bì-w-i (...) fer s'Àrwet.

Àlso, l...letscht Dìng, wo-n-i jetz gheert hà ì...à... à d'Rà...à d'Ràdio euh... Àlso ìch heer... ìch horich nìt aso viel Radio hein i.. i horich meh Podcast, wann i Auto fàhr zùm Beispiel. Euh... wàs i horich ìsch gwennlig also Podcast vùm euh... Guillaume Pley zùm Beispiel Legend. Euh... ùn do het'r aso... het'r aso viel Litt, wo-n-r do iilàd, fer ùff (...), Themen zù...zù redde. Letscht... letscht Pod...Podcast, w-n-i jetz ghoricht hàà ìsch euh... da mìt'm Gera... Gérard Junio, de Schàuispieler. Euh... ja het'r euh... ìwwer sinni Carrière euh... greddt. Ùn euh... oei wenn'r so... àlles ìwwer d'Lawa aso, àlli Froja, wo 's 'r sich euh... gstellt het. Ùn euh... Ja Eijentlig ìsch ze... ìsch dìs gsìì. S'ìsch hàlt scho... scho ìnteressànt gsìì. Ùn es sìnn noch àndri... àndri mànchmol euh... Sandùng, mìt euh... àndri Thema. Euh... Physik odder we... weis nìt so Economie odder aso Dìngs. S'ìsch schon oei... ja. Oei ìnterssànt ja.

Àlso i kùmm vùm Elsàss, àlso gèia Schlettschtàtt, Àmmerscha aso, Àwer euh... jetz schàff i do ì de Schwitz ùn euh... wàs... wàs, eigentlig schwe... schwirig ìsch, es sìnn d'Litt zù versteh, wil euh... sìe redde ditsch odder euh... schwitzer dütsch ùn dìs ìsch aso kùmpliziert mànchmol zù... zù versteh. Wa'sie aso schnall redda ìsch dàs... dìs gàr nìt eifàch Litt zù versteh. Ùn noch wa'mr schàfft ìsch's noch kùmplizierter wil s'ìsch nìt aso wìe e Kàmàràd eso s'ìsch hàlt euh... meh professionel ùn so. Ùn euh... ja mien eifàch a àndert àui euh... Àuiga. Noh ja àm Àfàng ìsch's kùmpliziert gsìì, euh... jetz geht's besser àlso... ja i hàb's jetz euh... euh... i hàb's jetz euh... jetz ìm Kopf aso Werter, Sàtz, odder so, odder Üssdrùcka, noh i kàà jetz aso normàl redda, s'ìsch euh... s'ìsch nìmm aso kùpliziert, wie es frìehjer gsìì ìsch. Àwer ja, mìt de Zitt ìsch's besser gànga.

<hesitation> Ja wàs i eifàch <hesitation> bsondersch Stolz bì, ìsch <hesitation> àss wo... wo-n-i ìm Lycée gsìì bì, hàw-i kenna frànzeesch redda nàtirlig, hàw-i elsassisch kenna... kenna redda, ùn àui bìssel Ditsch, ùn a bìssel anglisch. Àwer <hesitation> denoh hàw-i wella mi ìm a Ingénieur Cursus <hesitation> wella... wella geh ùn dennoh hàw-i eini Üssbìldùng gfùnda ùn dia Üssbìldùng ìsch trinationale gsìì. Es heis àss trinational ìsch hàlt ì Ditschlànd ì dr Schwitz ùn ì Frànkrich. Ùn wàs kùmpliziert ìsch (...) trinational Üssbìldùng <hesitation> mìr haa àui ditsch kenna... kenna redda. Noh hàw-i mìt (...) dìs Dìng ze màche, dìs üssbìldùng ze màche. Ùn àm Àfang ìsch nìt eifàch gsìì, wie <hesitation> Ditsch lehre ùn <hesitation> àlli <hesitation> àlli Ùnterrichte sìnn àui ì Ditsch gsìì, noh ìsch's àui nìt eifàch gsìì. Noh ìsch's àui nìt eifàch gsìì, eifàch àlles lehre ùn àlles stüdiara ìn a àndri Sproch. Àwer mìt de Zitt ìsch's kùmma. Ùn <hesitation> ùn s'het drèi Johre gedürt. I hàb àui zwei odder drèi Stages gemàcht. Ì Ditschlànd ù einer ì Frànkrich. Ùn <hesitation> ja i bì stolz, dàss i... dìs doch gschàfft hàà, eifàch <hesitation> ja, a nèii Sproch zù lehra. S'ìsch nìt gànz nèi gsìì àwer aso rìchtig a Sproch zù... ja zù... ja zù wìssa <hesitation> wo-n-i... àlso i kàà schàffa mìt i kàà mìt Litt redda normàl. Ùn dìs ìsch nìt aso, s'ìsch nìt (...) aso... ja s'ìsch nìt... <hesitation> i hàb's... i hàb's nìt as gsah ìm Lycée. Ùn jetz doch kànn i... kànn i es redda. Ìsch scho ìnteressànt ùn ìsch scho... scho guat fer mìch ja.

Ja i geh garn ìm <hesitation> elsasser Téàter. I bì scho... i bì scho gsìì, wo-n-i klei gsìì bì. Mìt minni Eltra sìì mr jedes Johr gànga. Ìm Téàter vù... vù ùnsra Dorf. <hesitation> sùnscht bì-w-i àui mìt Kàmàràda gànga, so ì de Lycée, mìt <hesitation> Kàmàràda wo elsassisch kenna... han kenna redda. <hesitation> Ja ùn sùnscht sìì mr àui ìm Téàter gànga, ì Màrikelsa, ìm... ìm Schweschter vù minni... vù minni Mietter. <hesitation> ùn dert han se àui ja a guati... a... ja a guati... a guata Grùpp... <hesitation> Grùppe ghet ja. Ùn <hesitation> ja ja i geh... i geh garn dert. Worùm, dàss i garn geh ìsch hàlt... ja s'ìsch... i fìnd s'elsassischa Wìtz, elsassischi wìtsch... Wìtz sìnn hàlt àndersch àss frànzeesi... frànzeeschi Wì...Wìtz. <hesitation> Ja s'ìsch hàlt... ja s'ìsch hàlt besser. Kennt's gàr nìt beschriiwe àwer s'ìsch hàlt besser, kàà'mr so sàja.

Ja àlso Wihnàchte, euh... wàs mr màche, àlso mr... mìr sìnn àlli mìtnànder, àm euh... vierazwànzigschta geh mr euh generell ìn de Kìrrich. Euh... Ja ì d... ì d Kìrrch geh mr euh... dennoh àls àm euh... àm sechs àm Owa ùn dennoh sìì mr mìt minni gànzi Fàmili, àlso nìt nùmma minni Eltera ùn minni Bruader, euh... sìnn hàlt àui mìt euh... Schweschter ùn mìt'm Bruader vùn minni Mietter mìr màcha... so a grosa Tìsch vo... ja... àchtzeh zwànzig Litt. (...) Organisation àwer mìr sìnn àlli mìtnànder ìn a... ìn a Tìsch. Ùnd... ja mìr assa, redda, trìnka euh... gan ùns Gschank àui. Ùn ja s'ìsch a... a scheena Owa. Kà mr sàja. Ùn sùnscht dennoh àm fìmfazwànzigschta, sìì mr euh... generell euh... àlso mìt minni Fàmili. S'heist mì... mìt minni Miater euh... minna pàppe, mìt minna Bruader, sinni Fràui ùn minni Frìndin ùn mìr gan ùns Gschank ùn euh... assa àui mìtnànder ùn euh... ja... aso... aso màche mr's ja. Ùn dennoh ja àm sechsazwànzigschta, odder àm sìwenazwànzigschta sìì'mr àui mìtnànder ìn d'àndri Fàmili. Àlso minna Bruader ìsch euh... ìn de Famili vùn sinni Fràui ùn euh... ìch bì ìn de Famili vù... vù minni Frìndin, vù minni Frìndin ja. Ùn euh... so ìsch's.

Àlso minni liebschti Üssdrùck ùff elsassisch ìsch : jetz steh mr do, wie Ochs àm Barri. S'ìsch eifàch... <hesitation> ja s'ìsch eifàch selbst erklärend. <hesitation> ja, we'mr aso steht wie a Ochs àm a Barri <hesitation> dennoh steh mr ùn wìssa gàr nìt wàs màcha w... wìssa gàr nìt <hesitation> we'mr 's do (...) sìnn ùn wìssa gàr nìt wie mr jetz <hesitation> nà gehn vù dia Barri.

Wo-n-i Kìnd gsìì bì hàw-i garn wìlla Archéologue wìlla sii. I bì richtig so Interressiert gsìì d'àlles so rìchtùng Gschìcht ùn àll ùn Egypte ùn Irlànd ùn àlles. Ùn dìs het mi rìchtig ìnterresiert. Ùn euh... ja Achéologue ìsch ja de beschta... de beschta Àrwet fer aso fer ìn aso-n-a... aso-n-a Gebiet ze sìì, ja. Ùn euh... ja àwer... i hàb mi do entschieda dìs nìt ze màche wil euh... i hàb gmeint ghet, dàss i de gànz Dàj Grùnd eifàch schüffla muas. Ùn dìs ìsch nìt fer mìch gsìì.

Wann i ebbs ànderscht sott màche àls min... àls minna Beruaf, datt i eifàch ké Beruaf hàà. Eifàch euh... néi Dìngs lehra, i datt... minna Tràuim ward, ja néii Dìngs zù lehra, eifàch néi Kanntnissa zù... zù hà. ùn euh... ja eifàch fer euh... ja néi Dìngs zù... zù entdecka. Ùn euh... dàss i denoh néii Sprocha kàà redda, dàss i... ja néii Kanntnissa ìwer s'Walt ùn ìwer euh... ìwer s'Physique ùn Mathématik hàà ja dìs euh... dìs euh... dìs datt i ìnterressànt fìnde ja.

Àlso minni bescht Rezapt ìsch a Cake au Romarin mìt Oliva drìnne. Àlso... s'ìsch rìchti gùat, wàs drinna ìsch, ìsch hàlt, wàs màcha... Mahl, Eier, euh... Olivaél euh... Schwitzerkas, Schàmbùng, Oliva, nàtirlig, Romarin, nàtirlig, euh... ùn dennoh Salz, Pfàf...Pfaffer, euh... ja ùn noch euh... Levure drinna àui ùn euh... dàs ìsch's ja. Ùn noh màche mr àlles drìnna, àlles ìn a Moule ùn dennoh bàche mr eifàch àlles ìm Offa, ùn euh... vìerzisch Minüte nochhar ìsch's euh... ìsch's gerìscht.

Àlso i hàb zwei liebschta Kas. Eina ìsch de Mìnschterkas nàtirlig àwer nìt aso, de normal... de normàler Mìnschterkas. De Mìschterkas wo noch frìsch ìsch. nìt de Mìnschterkas wo... wo e Wùcha làng ìm Frischidär euh... gebliwe ìsch. Euh de Frìscher Mìnschterkas dìs ìsch de beschte Kas. Ùn denoh de zweit beschte ìsch eifàch normàler euh... normàler Brie, aso, ja, a gànz normàler Kas wo nìt schàrf ìsch ùn nìt zua weich ì... weich ìsch. euh... ja, dìs sìnn minni zwei liebschte Kas.

Àlso worùm, dàss i jetz dìs màch ? <hesitation> fer mìch ìsch wìchtig, elsassisch eifàch zù Wittersch gah ì ùnsri Kìnder, ùn dàss es bliit, fer a sproch, fer a kültür ùn so. Ùn <hesitation> fer mich ja es ìsch wichtig, wil's àui a teil vù ùnsra wurzel ìsch ùn <hesitation> ja s'ìsch hàlt a gschànk, wo ùnsri eltra gan hàn, ùnsri groseltra ùn so. Un jetz sìì mr... sìì mìr dràà, fer dìs wittersch zù gah. Un <hesitation> ja, mìt dìs... mìt dìs Dìng do <hesitation> mìt dìs intelligence artificielle, haa'mr jetz d'méjligkeit àui dìs so ... eifàch zù... zù speicha ùn <hesitation> dàs àui ìm Internet <hesitation> bliit, àn dàss ùnsri Stìmma denoh nìt verlora... verlora worre.

Àlso liebscht (...) wànn i, wànn i hàà ìsch rìchtig euh... ja wenn euh... àlso Friahling. wann's nìt aso wàrm ìsch àwer nìt aso kàlt. Ùn noh wìssa àui dàss es fàngt wìdder wàrm ze sii, noh gìbt's àui wenjer Hoffnùng, gìbt's àui meh Sùnn, wàs mr ìm Wìnter denoh weniger ghet han. Ùn ja dìs brìngt, ja dìs brìngt Hoffnùng. Àwer ja s'Kùmmt drùf àn. Friahling ìsch scheen, mànchmol ìm Sùmmer ìsch's àui scheen, wenn's hàlt euh... wàrm ìsch ùn mr euh... drùssa kenna assa. Ùn sùnscht ja... ìm Wìnter ìsch's àui scheen, ja, s'Wetter ìsch àui scheen, wie mr àui euh... hàlt ìm Schnee denoh kenna... kenna...ja... rùmlàuifa, euh... ìn de Bärri geh, Ski màcha ùn so... ùn so witterscht. Noh eigentlig sìnn, ja sìnn... ìsch's d'gànz Johr scheen. (...)

wàs'i àm liebschte g'stùdiert hàn ìn de Schul esch G'schìscht ... vor G'schìscht vòm Frankrir G'schìscht vòm Elsàss G'scìscht vòm Wàlt einfàch wesse vò wò dàss mr euh dàss mr kòmme ùn euh sònscht hàwi euj Mathématik garn g'hett s'esch àlt logisch s'esch àlt einfàr ains ùn ains màche zwai s'sch àlt ja s'esch à so ùn nìt ànderscht ùn des hàwi des hàwi garn g'hett